Toh sohõ kambe ga hari no araŋ na ay hã, agogo haŋkaŋ kaci a hinfaano. Ɲga bumbo a hinfaano a ga baa gumo zama sohõ da go ni se, da lokaco to jingara to ni ga bay, lokaco to, jiŋgara wate to ni di ni ga tun kay ka jingara te. Amma da ni sinda wala mo da ni sinda, da ba wayna koy no ni si bay wayna koy wala a man koy kala day ma boŋ fiti, ka ne wayno wo a to ya-cine wala a man to ya-cine ay wo si bay walla. Amma da ni gonda no za jingarey wate to, ni ga bay amma da ni sinda ni goono kubay ra da manci ni ma i tun no ka ne ay jingara wate to, jingara wate to. Toh ni di mo a hinfaano a ga ba, zama jingarey wate wala mo naŋgu do no ni koy, diraw do ni go ga dira ni ga ba ma bay lokaco matekaŋ ra a go wala mo a here fo ra no ir go, barfoyaŋ da hera i ga hã da here way-cindi hinka no, da afo no, iway no, ni ga hã here marje kaŋ ra no ir go. Amma da ni sinda ni di ni go kubay ra no hay, <hesitation> hera marje ra no ir go ay si bay, a to wala a man to ay si bay, walla ni go day kubay ra no dulus-dulus to ni di mo da go ni se, ni ga guna ka di no, a hinfaano nooya ɲga mo, naŋkaŋ a hinfaano go nooya a ga te, baikulu kaŋ kambe ra a go no toh ni ga di a muraado nooya a ga te.